Waaw bu gën a am xet bu ñaaw <noise> wengec la tudd, waaw moom la wengec moom su rombee fii su su rombee ba bàyyi pëndal moom soo fi jaaree danga xam ne lii am na lu fi xeeñ, su nekke danga dem si àll bi di rubba soo jaaree, foo jaaree foo xam ne jaar na ba romb rek dinga xam ne fii wexeñ xeeñ na fi, jaar na fi because xetam dafa ñaaw, dafa dafa dafa xasaw, dafa xasaw trop. Léeg-léeg nga gis xaj yi di def di fóontu, <noise> su ko gisee danga gis mu signal nga xam ne soo ñêwee yow sa bopp sax dinga xam ne wexeñ la soo xàmmee xetam. Waaw ak bëy, bëy tam c'est bi mut sikket dëgg nag day xeeñ, <noise> bëy ñu dee yar xa- ñu dee yar bëy ñëpp xam nañu ko, <noise> suñu bi mot bëy nga ne waaw bii niru na bëy, niru na sikket bu góor ndax daa am xet, xet mu xeeñ <noise> nga xam ne waaw bii mun na. <noise> Ñaar yooyu wexeñ daf dee xeeñ soo rombe nga xam ko <noise> beneen bi tam wexeñ <hesitation> sikket bëy bu góor daf dee xeeñ ci <noise> waaw.